Aspirateur a, aspirateur an de fa- famafagna tragno, misy bokotra poserigny aminany de atositosika mandeh eraky ny tegna-tragno igny de raofiny akao aby se fetriky posiera miparitaka amina tragno an-tegnantegnan-tragno akegny na ambany sezy zany na ambany fandriana aza, zaigny takany afakananzy aby se.